Eti ejama nji mme nyo ata ntem nne ka ngum nyi ekpe na mme nfone ka niji eme de ntem nne de nfon okord mkpe na ntem nne and de mbinghe ama ojo m jae na ntem nne, nka kun ofireyo, nka kun egbu nka kún oyama mbinghe nkak ka mbinghe ame. Nji tad mfon mmone okpunghe na ntem, nkun okpu oyama mbinghe abi afor nkak ka mbinghe. nyo tad nsame nya abing ajak onyima na ntem omo kubi, ńyo tad ka onyor nju nyen na mmon mone nyen na mmone nyen, nne-nkae na nne nnum onyima amo kub ka oba ofireyo na egbu oyama mbinghe ka biji. Nyor tad mmon nob oji oji ka jen ayim ejum nji eka kord a and atem eba m aba tib achi arong ka nsi ato a se nyen ome, nse ome dui afor karim. Nyen na nse fene ku aki biri se monche ata monche nne nkwe ata nne nkwi fene erong. De mme ndui afor kpe aka ba aba tib achi-anung nsi a karim se mme ndui afore nkare ye, de mme ndui afor nkare ye anyime afon wun ebiri ekikere aji afor ka jen a efub obhasi chang wud ka mbinghe. Ebu efon efub obhasi kpe nne ayim ejum akaba na mbinghe eje aba tib achi-arung ator se ejum nji mfa nji nyime mme nyin se eyama weh dui afor karim onyim omi afor okarim, okare mfone ken ebu ofone okord abi afor na efub obhasi, mfone kpe atoa oboe kpe aka tor a oki afor okare ye.